अन्न ऊर्जा, गरजेचे पोषक तत्व आणि कुदिचा कार्याक आदर दिवन आमचे बलयाकेर परिणाम करतात। संतोल आहार, निरोगी वजन सांभाळपाक मदत करता तसच काळजाची आणि मेंदवाची बलयकी सुधारता आणि दुस्यां आडैत। तसच मानसिक बर्यापण खातीर ताजी भूमिका असता।